افضل اقضي ليلي بخيمي فوق الجبل ، على انو اقضي ليلي بقلعة عتيقة - لان فوق الجبل انا اغشعا برأيي فد تجربة استثنائية، غاح تغشع العالم كلتو جواتك وانت فوق العالم كلو ، بينما بقلعة عتيقة اول شي غاح تتخيل اشباح اكو غاح يجيك فاغة ، غاح يجيك حيوان مق-قارض يعني، حي الى اخره فأتخوف